मि मा त तीन चार जोडी जुता छन। जू जुता मेथे पःसद छन ऊ फोरमल जुता छन। एक कैजुअल जुता हूदन। खेल जुता हूदन। बूट जुता हूदन। पार्टी जुता। फोरमल जुतो मा आदन डबी बोरड। कैजुअल मा सैंडल। खेल जुतों मा रनींग सूज। बूट मा एंकल।